﻿Yiɗa tə yan uwa yiɗa ko ba yi chik ŋa? ŋryoɗaŋ <hesitation> za:r ɗan adam chitə ɗakəni sosai ko ba yi chik ŋa? amma dai fata wopm du:ni yan yintu <hesitation> mə mob koni ɗaŋ yi ŋa ken wom mə tsənni lafiya yan mə mob tsəŋən lafiya tə kauna dləŋsəwopm koni daŋ ma fi mə fitə ndarara yan ŋərwom ɗa mə mob sugun ŋai ŋəndi. Yauwa ba mitə ŋərshi gonɗa ai marin yan mafi kauna dləŋsəwom mə tsadni <hesitation> anan kuma kyani tə mən won daŋ kə tlə:r gobnati mən tə yan kə batu ŋə guŋdə tə muryo daŋ ka fi <hesitation> <noise> tana nə guŋdə a kenwom tə na: nə za:rsə na kwarai yadiyoɗaŋ ta diya tə kən za:rsə tə na: nə za:rsə na kwarai yadiyodaŋ ri: tə za:rsə ndarara amma ba ri:ŋən daŋ mya lə:rkimənɗi tu a vər gya gon ɗaŋ taman basak mi yatli məni həŋ myasu yatl wom tə tsən ndara myasu yattl wom tə tsən tə mutunchi myasu yatl wom tə tsən tə kauna dləŋ mə tsən tə kauna dləŋsə wom kai ko litafi ma a wultu wai. <hesitation> ﻿Abinnan doka na fari shine kauna tlən tə kauna dləŋsə wan yauwa mə yisəŋ tu lə:b wom yi ndarara mə yisən tu yatl wom chi mai kyau mə yisəŋ tu minə mən sugun wom tə daga yatl wopm tə ndərmi yatl mən mə tsən mai mə tsə koni ɗaŋ yan mafi mə fi sannaSn kuma <hesitation> musan darajan mən ken wom toh mə tsənni lafiya ŋənɗaŋ a mob tsəŋ gən lafiya ɗa a ɗəgən nəŋ tsəngən lafiya yan chi a ken wopm sannan kuma mya su tsəngən lafiya sosai a yatl wopm myani sayawa myasu su minə mən kabkən za:rsə sosai mi nə mən al amura tə za:rsə sosai <hesitation> sannan kuma myasu tu choŋ tə cha: mə kara ŋai mə na nə mən kab kən za:rsə mə na nə mən sugun tsəngən lafiyamə na ni sugən daraja <hesitation> mən ken wopm bayankə fi daraja mən ken kə mbi mən ken wan tə darajan kauna ɗaŋ. ﻿Yauwa mə fi kauna tə dləŋsə wopm mə tsəni lafiya mə mbi mən wopm tə daraja konu tə mbi kamshi nə gon, domin məfi tsəŋgən lafiya <noise> amma kuma abu na fari yanchitu yanchitu <hesitation> mə mbi iyaye wopm ɗaŋ chi ken tə myani tə na: ɓasmitə mən lafiya tə na:ɓasmi mi tə tsəngən daraja tə na: ɓasmi tə tsəngən lafiya tə daraja tə gəryo daŋ yi ndara yauwa <noise> kamar kə datəpigin də may mbi ŋai toh yan gəndi ee a yan dantu ma <hesitation> sum ɗi a kile vickza:ri gom ɗah kəntu mə tsədni lafiya kəntu mə fi konu konu bukata wos tə biya yandiyo ɗaŋ ma fi tsədkən lafiya ai kada mə fi kishi tə dləŋsə wopm huŋ kada kuma mən <noise> tə dləŋsawopm həŋ haka kuma mə na: nə mənyo ɗaŋ ma mbi mən wopm nə gon həŋ amma kyani gən za:rsə tə bwagədi sanna sai kə man kə man mbini ga:ɓa tə za:rsə nə gi bayi ɗaŋ bayi ndara ﻿Yauwa! Tsəŋgən lafiya tə daukaka tə daraja tə kauna dləŋsə wopm tə ŋəryo ɗaŋ ma fi vər vi: wopm tə ŋəryo daŋ ma na: nə mən <hesitation> kana ŋə za:rsə mə mbi konu tə daraja mə tsənni lafiya mə mbi dləŋsəwopm ta daraja domin mə tu tsəngən lafiya yauwa inda ko kyani gən tə vərŋə guŋei a tsədni a yel za:rsə tə yir ŋə mutunchi koni daŋ yan ka fi a yisəŋei tu koni nə gwa ko iri gyo ba kafi kishi tə gon həŋ a tsənni lafiya a mbi za:rsə ɗeɓat nə gwa a gə:b wa, tə dzetn daŋ chiɗa yatli tə dabbobi daŋ chiɗa yatli, tə məri daŋ chida yatli tə ndotsaŋsə daŋ chida yatli tə ko gyo daŋ chida yatli am tə nayi nə gwa toh, ŋəryo daŋ mya su ŋəndiyo, yauwa.